<noise> Satria laha iaho zay manao raha ratirat y <noise> da anao pitsara anakahy izay hoe, <hesitation> Ka mitsara raha hôkizay riano fa tsy mety e. La i iaho marary da eo hanao. La i iaho gn da raha ola da goava be; da anao gny manampy ahy, anao gny manome soso-kevitsy ahy.